Ngwangwanieh monechah keruluh yeh sahii ombo anih ooh mekanyuh kenet historiatinechah chinah kemihtonin endachi kiendachi kewang monighe choh aka kewonguh walaka choleh chichah mitikhale kakahtinechan amitan tkwul amitan pat tenih pat yonieh mitah amchinih lekoy aruroh wenah tepyoh lah wenah kuka lendeneh ooh lenda kukah tepenahg lah kukah nyil yeh pichay storinechah pa pichay tyonleh tyonyah kyam pat lekoy chinih pa maana akerur keyh nyo karam mendah kemwah kigh nyohghaa mwoah kigh nyohkaram akenet keyh keelesan keyh nyokaram nganyonih michah kiaelesana pa pich nyohkaram pat mitan mwotor kany elesaneh pich pat loh lendah nyayh ooh lenda nyayh kenyorunah historytonay kenyorunah nyarah atokitang aranih kenyoruh nyohkaram atinip kikipitah chankar kimekah kirip chonih pat monechetechih pat atah cheteh pa monekwon monechan pat michah yeteyih tkwul ateteh michah kiror pa free amchinan lekoy chan pa historian tipiyoh lah kukah ooh wenah lendah wenah kukah chengunah nyarah ooh yokunah kechenyoh nyarah kukah ooh wenah yokunah wawenyoh nyarah kukah yokunah modahnyoh nyarah kukah ooh lendeneh ooh kukah pukah koropenyoh ataran kukah ooh lenday michah pah ngalah kuletah nyoh koram pat keychih nyokaram pat kikukuwesen toth mingech michah kiror pat yeteh lenyinan wenah mechyonah cho kiah wenah ameenyeh chin nyarah ooh kiioh nyih kokah ooh tokuchengish yeh asiyech kukah ooh lenday ooh chengunah tyondah atarah wiyah kipeh nyoh ripeh ngoh duka atarah kukah wiyahchengunah tamtam teketenah mondanyoh nyileh kiteh. Atinih mih piinyih nyonoheeh kiechnyonoh nyanah kiheh nyarah kyomichi lekoy kenyoruh mawasen chohkoromech akehtah keyh kehtan keyh tyonah historiatin chohkarameh mendah ketah nyah toh kihsinyeh chinyeh lah menda karam kyonah atotepenyih nyohngoohmyah mendah ahkaramach ngalah chonah aah mendah tekyonyinyih monigh nyokaram ooh ketepah papoh lah ketepah kukah lah ewoh tah nyinih leeh nyo tohmaminyeh historiatin choh karamach ombo kawh ake kiayahlewwan keyh nyokaram totinih min elelewah kawah hiyo ni mandeleo usafi hiyo ni omishah chakula kyomishih nyokaram yupah chai nyokaram nyinih leh msuri hakuna hakuna kelele hakuna yeyote pereyenyan lendeh nehnyanah wenoh lendeneh kongoy kakiryam aseteh nyoh pat wenah amuneh chopoh kyam chopoh tinih liti tinih litah tyatiy kelitah tingh porah leh tyolah le tyonah mih chapa woluleh kumba tyonah klah chih wenah mih chopah weleh kumba south mih chopah wele kumba central wenah lendeneh mehkyam nyeh historia aswahnoninih nyah wecharah kyam mekyamachah historiah tanonih pat tinah mitah rahaenyan nyinah mitan pah kweli nyuh mominyeh kigh nyuh mitanaghaapah aswahnonini mitah pumzi kanay mitah amah lekoy nyoh tengon lekoy ngo tkoleh jiranis keruluh nyoh kereluh ton nyo kalutuh pat kyomichi lekoy chopah nyoh karam pat nyinileh tokut nyihkaram nyineh tohkeh keyh nyokaram mekaelesan keyh nyokaram meminyeh kigh nyomwooh lah wenah eeh ghaa nyarah awooh tonyonah oghaa mendeh tekwaharawet nyonah.

Kikiripchah chupo kukarinekwah tinih kileh tagh mehka yep krip chichah ngehtaeh yiyan chikwah amahkarienyeh totenah kiyiyah chikwah mahkaripnyeh chikwah lechonih kukanteh keyh rot tagh lenyonih kokai meminyeh wolo lenye mengunyih knyull totinah key krull yomot yom nyoh mning mbo arehangan lah aah kawur chonihleh chonih nyoh umbayah ngal chopichiech kchinih ki chi chinah karomech chinah kipay talenteh weni wettah ngoh weni ktoklonjin iishareneih wenih kkitoy kiakaramach lenyonih meminyeh wollo lenyeh so mominyeh nyoh tasah angahenyuh.